Wʋafɔ nayɔ ɛbɛ yɔne wele ɛkʋ. Wuafɔne wele awʋ awʋ wanɩ wanɩ gaze, ɔkʋ, ɛkʋ wanɩ nʋ ʋdʋnʋ wafɔne wele awʋ ɛkʋɛdɩ kpe kpe kɔma kʋtʋlɛ̭ ɛkʋ lili wafɔna yɔ ɛbɛ wele ɛkʋ lili dɩ kpekpe wafɔnayɔ lʋ kʋ malɩɛtʋ nʋ awʋɛtʋ wakɔna yɔ ɛbɛ na ɔlʋdɩ kalɛ ili ayɛkʋ ayɛkʋ nʋ ɛbɛ ɔtala nʋ ɛdiɛ kʋ neyi. Ani lakʋ wekele afɔne kele anii la bʋapɛ kane kele ɛbɛ. Alɛ kame kele kamekele ɛbɛaa mɛ wɔna dini dʋ bʋapɛ kamekele ɛbɛ yakpla la ɔlɔdi la mawayɛ bʋapɛ yɛbɩ kɛmakʋtʋ yi kemekele ɔtala nʋ ɛdiɛ kʋ neyi ekele mɛ.